Xaftasiga man restoranga deyarli bormayman. Oilam bilan dam olishga chiqadigan bo'lsak shunda borishimiz mumkin. Asosan <hesitation> uyda ovqatlanaman va ishda ovqatlanaman. Sevimli restoranlarim Gavhar Milliy restorani bor. <hesitation> Shuni ovqatlari mazali va <hesitation> hamyonbob narxda.